نفضل نخدم خمس أيام في الأسبوع لمدة ثلاث ساعات خير ملي نخدم خمسطاش ساعة في يوم واحد في الأسبوع، السبب كي تخدم كل يوم تكون مرتاح نفسيا.